Leisa pangamaske o ape moko using bako, teng ape aka tee tei leisake moali towai. Napo o kapa loida kapa ka leisake tagimaliko, teng ninang enang masiningo peekaba samapu ama teka teie leisake oga tret napu uitowai, teng leisa tewa using bangko enang balako teng ninamas aka ange amaskoi ninang polo loida <laughs> long moko enangbak tei leisake moako maka polo kito wange ama teika leisake enangbama polokong kito wange ako. Teng pangamasko ninang lapo tangibalawai namo teka teie tata mo awai tei leisake moawai, teng maka waikes nelakala laa alako teka wakang kot tei tangibangko. Waikes konala waikes wakang kot, teng leisake tee temas enangbuko ninang sukulukoi waikei pensolo teka tei leisake upiai towai teng tewango tee leisa tewa enang bamma leisa aka pekala tambeng nii nando pakundimo, tee temas pensolo loida ninang pepa, pepa ka tei leisake tangibaitowai ninawato peekala tisia nake loida apaliainang tee gaweliai teng tei leisake tangitangi bama tei peekaba gawotawai towai. Teng ninang tee leisa ninang o enang o peekala loida monogoi ka enang balako lole gawalako ninang teka leisa enangbako tangibako, saa ako. Teng tee leisa tewa enangbama ai using bangko, teng tee use wakang tee temasko using bangko osinoke, tata loida momali, <laughs> teng ninang aka ninang tang enango <noise> peekala, peekala enangbama <hesitation> peekaba enang bama ninang walo, walo loida enang bama lotu konala tangi bawana teka apako leisa moeai teng tei waikala aka enangbama tetepaako.